A kemah neh nikonihtos n kimichinmeh neli amo nechpaktiah, kimichinmeh porque yehwan san tlahtlakuah, kanah onkalakih tochan iwan tla keh se ompakah kimichin amose- amo osekitak pos ompa mochantis kinpias n in- inkonewan miakeh, porque yehwan miakeh kinpiah, amo san kaneh setzin ometzin, kinpiah kanah makuilli, chikome, chikueyi pos miak nesi, mochiwah miakeh neli n kimichinmeh, iwan tla keh impa sekonpia to- totlakualtzin ipan se n cajón, pos yehwan tlakuatokeh, mo- mo- asta motomawah, este okse wieroh kichiwah kanah kalakih ich toroperoh, pos kinkuah totzotzolwan, kinkuah totzotzolwan iwan nekah asta cobijas kinkoyoniah kikixtiliah n itzohmio porque yehwan mochantiah, kanah n kimichin se n kimichin tenan pos k- ki- kikixtilia itzohmio tocobija iwan yeh mochantia porque yeh ompa kinpias ikonewan. N nelli semi ihkon onimochih cuando ni- ni- ni- nichokotzin neh onimotekato ipan nocama iwan notzompal nikmachilia ken molinia itlah, asta onikmachiliah wieroh como keh totniktzin nikihtowa amati tlen omolinih cuando no- onikahkok notzompal pos ompa okatka se- se kimichin tenan okistikiski omotlaloh ocholoh, pero n ikonewan ompa okatkah, ompa okatkah n ikonewan este tehwan otiwiah n oksekan otiwiah pos amo ompa otikatkah kanah ome eyi tonal otahsikoh, pos ya yowak kihtowa sekihtowa ya seonmosewis seonkochis, tos onimotekatto ihkon onikmachilih, onikmachillih okikstewak inon kimichin bueno amo onikmatia kox kimichin pero onikmachilih como keh itlah omolinih onikahkok notzompal, ompa okistikiski se n kimichin tenan, pos ompa okinkahteh n ikimichtzitziwan, este neh pos onechonpaktih porque pos como ni- nichokotzin pos san onikin- onikinwelitak iwan onikinkitzkih, onikinkitzkih, onikinmititih nomaman ik in- onikin- onikinmillih nopapawan xikittakan ompa okatkah kinmichinmeh notzompal ompa okikoyonihkeh pos ompa oneskeh, pues yehwan onechahwakeh, kihtowah xikintlamotla nepa amo xikinkitzki, ma mikikan porque wieroh kichiwah, neh tepitzin keh onechyolkokoh porque pos omotayah tzitzintih, nikihtowa pues pobrecitos ya okipolohkeh inmaman porque inmaman ocholoh, pero este pos yehwan kihtowa xikintlamotla nepa ma kinkua n se miston kanah ompa ma koninkuaki, pues pobrecitos neh ipan se amatzintli ompa onikintlalih, pues kalan onikinwikak, kalan onikinwikak iwan seguro se miston okonkuah porque okoninkuah porque ompa onikinkahteh kalan pos por para mostla pos ayekmo ompa okatkah, san yen amatzintli ompa okatka iwan imaman pos neh onikmawiliaya porque nikihtowa kanah seguro n yowak ma konintemoki n inkimichtzitziwan pus ayekmo ompa katteh pero pos como neh ompa notzompal nikihtowa xamo kanah ompa pos koninmihmekuis ompa okatka n i- nikimichtzitziwan pues xamo kintemokin, kihtowa kanah manechontetexo, kanah ma- ma- manechonkua kanah nonakas, pos nechonmahtis pero yeh mero pues ayekmo keh o- o- okintemoko xamo keh omomawtih oyahki ocholoh, ihkon nikilnamiki, pues ikinon neh amo nechpaktiah inon kimichinmeh porque pues wieroh kichiwah. Axkan pues ya kinemakah miak pahtli, achtoh amo- amo okatka, san osekinmiktiaya sekin tlalilia se n itrampa pues ompa o- keh ompa omikiayah, sekontlalili se pantzin se tlaxkaltzintli, pues tepostli pos kin- este- kinkitzkia, aha, kinkitzkia, pero axkan pues onkah ya miak pahtli porque este pues achtoh okatka san se veneno, pero inon keh okikuaya n pantzin sekintlalili como keh gotitas pos yehwan kimowikiliah konkuah iwan kanah mikitiwih pos tehwan amo sekimati kanin asta cuando ya n pewa n wiero n tlamihnektok, sekihtowa n nekah pos kimichin ompa omikito, mati kanin, pues moneki se- seontlachipawas, sa asta sekonahsis kan omokik- kan o mikki n kimichin, sekin- sekinkixtia n kanah tomuebles, to- tocajones, tocama, to- tocolchon, pos sekonahkokui asta kanah sekonahsi n kimichin ompa miktok pos ya wieroh mihnektok, tonces ikinon pues mo nechon- amo nechonpaktiah inon kimichinmeh, pero oksemi n axkan nikitta onkah okse pahtli akachi amo- amo wierohtih porque tikmakas inon pahtzintli como keh este tzopeliktzin, como keh dulces tikoninkawas kan tikmati ompa nentokeh n kimichinmeh n yehwan koninkuakiweh inon dulcesitos iwan inon pahtli okachi kualli porque keh kihtowa kinmiktia achtoh, achtoh kinmiktia este satepan como keh wakih, iwan ihkon mati kenin inon pahtli pero keh kin- kinchiwaltia ma- ma wakikan cuando ya yomikeh san keh wakih, tonces amo keh este pos amo tlamihnektok ompa n tlawiero sino que san ompa keh wakih, wakih iwan pos- pos amo tikmatis kan omikito, inon problema el único porque pues o como amo- amo mihnektok este kan omo- kan o mikki pus san ompa mokawa n kimichin asta cuando tontlachipawas ompa tokonahsis sa keh carton omochih <hesitation> pero pues amo wieroh tlamihnekui. Satepa pues alomejor askameh kikitzkiah ki- kiwikah pero neli amo- nel nes keh amo nikinmitta kox askameh kinkuah porque xamo como ika veneno omiki pues askameh kimatokeh, este xamo kihnektokeh pos amo ki- amo kiwikah, amo kikuah, <hesitation> yeh san ompa mokawa i- i- itlakayo n- n kimichin tlen yomiki, pos ihkon tokonahsitin, ya sa keh carton ompa este yowaki. Pos tokontlamotlas, tontlachpanas tikontlamotlas, tos inon okachi nechonpaktia n pahtli porque son kinmiktia n kimichinmeh pero pues keh amo tlakokohyaya, aha, amo tlakokohyawa. A nelli, nekah inon okse tlamantli porque cuando katteh kimichinmeh san nowian tlapiastokeh mihnektok wieron <hesitation> tlamihnektok wiero, tokonmatis porque este ya tlamihnektok pues tlapiasowah n kimichinmeh wieroh mihnekui ya tikmati- tikmatis este ompa kah se kimichin seguro. Seguro ompa nentok, pues kihtowa inon nekah n doctores inon amo kualli, kanah o- okitlapiaswihkeh toarroz, este to- to- toew pues ayakmo wi- ayekmo kualli, inon ya kihowa ma seki tlamotla nion para skipahpakas, kanah ompa sekonpi se kilohtzin arroz ompa konkuakiweh ompa tlapiasowan yehwan kimichinmeh pues inon ayekmo kualli, kihtowa ya masekonin- ma sekitlamotla, porque pos este a- inon pues amo- amo kualli, n tlasokio. <hesitation> Entonces este pos ikinon amo nechonpaktiah n kimichinmeh, axkan chokomeh seki nikinmitta ompa n este n ciudad este seki asta kinmokowiah, bueno ayekmo keh kimichinmeh este wierohtikeh, inon ya kuahkualtzitzinteh nes keh tohtomaktztitzinteh n kinpiah intzohmio pero inon xamo keh okse tlamantli, aha, kintlaliah astai- in- itich in- in- in- nekahki jaulitas, kinmakah nes keh kox zanahoria, kox este okseki n xiwtzintli san kitlamakatokeh pero pos ya keh inon kipiah como keh mascota, <hesitation> pero pos neli ke pos tlen wierohtikeh n kimichinmeh, pos inon pues amo techoninpaktia, pero seki pues kipiah mascota, pero inon pos okse tlamantli, aha.